सही मायने में जैसन मनुष्य ज्ञान कर किताब आऊ। शिक्षा के माध्यम ले एक पीढ़ी ले दोनों पीढ़ी तक पहुंचावत हे। ओसन जानवर नई कर सकत हे लेकिन जानवर मन अपन अनुभव आऊ। सिख मन के अपन बच्चा ल साझा करत हे ए साझा कई तरीका ले हो सकत हे। जाईसे मां जानवर अपन बच्चा ल शिकार करना खाए के चीज खोजना आऊ। खतरे ले बचाना आऊ सुरक्षित जगह रहे बर सिखावत हे। तो हम बोल सकत ही की जानवर अपन अनुभव आऊ सिख मन के पीढ़ी ले। दोनों पीढ़ी तक पहुंचावत है लेकिन ए ज्ञान मनुष्य के जैसन व्यवस्थित। तो किताब के माध्यम ले नई हाेवत हे।